د ګندګان او یا کرکدن ښکر د کیراتین څخه جوړ شوی دی او دوي يې په مختلفو طریقو کاروي او ترې ګټه اخلی لکه دفاعی وسیله، د خاورو او نباتاتو کیندل، ټولنیز او جنسي اړیکي او د خاورو او ابو ځایونه ازمویل.